أفضل درجة حرارة في النهار بتكون حوالي من خمسة وعشرين لتلاتين درجة مئوية، وفي الليل بتكون من خمسة عشر لعشرين درجة مئوية، عشان تكون الأجواء مريحة وتكون مناسبة يعني وتكون في متناول الكل والكل بيعرف يعني بيعرف يتعامل معاها.